أحس السعادة الشخصية، يعني أنا وجت أكون سعيد وقتها بأثر على المجتمع؛ لأن السعادة هي طاقة إيجابية متنقلة، وقت أكون أنا سعيد بجدر وجتها أجدم سعادة لأختي، أجدم سعادة لإمي لأمي، أجدم سعادة لأبوي، أقدم سعادة يعني لإخواني، أقدم سعادة لكل اللي حواليا، وبالتالي أساهم بالمجتمع.